<hesitation> Hanina mora am'toerana fisakafoanana telo a aminay a de misy vary amin'anana zao dimanjato sy roa arivo de efa mahazo, de sahoaba, kadaka mangahazo, kadaka na sakisaky roa arivo mahazo de composé am'cinq mille de efa mahazo.